Kira'aka ia aga taupaupa oirau oo'ore bo ahe'a husiro a o kitaupa oo'ore aripu ku'uku'u agaire bairaahara boo'ore ipupita haia boorii sikuuru- haaraahara pita, agaraba betekaa'oepa, haia aitoko haia aiiee baroo haia pirio airari piro uu agaraba betekaaepa. Ha ii'oo ii betekaao a oira taupaupa aga'ire bo pu'abuuarei baiha tari'a boo ore ipupitaraahara boorire- boorire hioko'i are bisio kasiaupa bisio pita aga baikasibaa sa rupeeraa. Ii'oo ii- ii'oo ato'ato a huraiupa bisio, boikiro sa oru bo riirii'ara riopariboo haia boikiro sa uu eipa'oo riopariboo bisio pita pirio bo riatai piro aba- hareeroo oru bo riiriiro'oea riopa- riopa'uropa bisio pita bo raarisiarei kai eipaarei, bira oru bai hukuihara roga'a boatoi bira oru bai hukuihara roiraba rairaa haia aitee. Ii'oo ii betekaaroo a huraiupa pirio rairaka haia aitee- aitee haia aiiebaroo agaraba, haia boorire aba'uropa agaa hioko'i sikuurui pita bisioiupa, bira tuutuusi'eehaara roga'a. Bira tuutuusi'eea ei tuutuus'e'oo a ouribaa boorii sikuuruarei haia boorii boatoi a bira taupabohara boitoopai. Hioko'i boorire aba- haaraahara oiraae oo'ore ruupe takupi pita. Bisio betekaa'aapa haia pirio rairakabaroo haia aitee haia aiiee, a baapa'iribohara boato'oo taatoo'ara, a baapa'iribohara boato'oro oitaa'ita eipaareha bira abeea obai hukupitee hioko'i ruboou ii'aa ii husiri kai ii'aa ii atori, boikiro sa o sobeasoo ue bira riopabohara oo'ore heetaapita pita biraraba aba'aea iibaa abahaa'uerii baire boo'ore bo ruupei. Bo ahe'a tahiro oo'ore a ato'atoiupa agaraba, oru oira hioko'i ii'aa ia o taupaupa oo'ore oiraarei bo hukubuu ua, bisio pita bo riari agaa haia kupa'iripa haia ruupe'iripa are eapaa- hararaaroo oiraba oo'ore bo ato'atoro a huraiupa agaraba piro aga- aga kitaupa oo'ore bo tuutuusi'e piro aga kitaupa oirau oo'ore bo ato'ato ia baikasiba sa aga taupaeu boorii bo pu'abuu'uai a iisioi kasibaa